Se mbaeti mbate aja akaru jepi tembiu oñemee vaepe oyovakeño ikaturupi yauvae, anivi yande yayapo yau seru jei yande yayapo tembiu yave ñanerivata erei yagua yave jarea yandeyimbiaiye. <laughs>